Áa ja chu xi tsakjuna tu xí tsakjunna xi kjua xi kjaen xi kjua xikljaen ja kui chu- chu xi b'emá jñú kú texin'a t'ajénde xi xinchya tixa xuku ye ngat'a tjin ye xi tuxí benenosobeyá kui nga tsanga kuakjinéri kui chu tsik'énri ngat'a kui chu nde tjenñu n'ñu ijin kucha m'íre tjeñu tjinre beneno kui ye kjo kui xi ma tkunre tuxi tsakjunna ja xuku kui ijin kui xkáa xka xi tjinma ja ngajin ndifa nde tsa kucha ngat'a nga tsutonjíri chu tsa kua kjaberi ngat'a nga kukjaberi kua kjinérinde kuakjinéri kui chu kui nga ja kua ts'ik'iénri tsu kjua kuatsik'énri kú ja kui xi tuxí tsakjunna xi m'í ye ngat'a nga nde kuacha tjeñu beneno kui chu kutsa kua jnúné tsanga kucha nga kuakjinéri kui chu kui nga ja jasa kjin xuta ja sa kjin xuta xi tsikjesún xi m'í ye ja sa kjin xuta nga kjinere ngat'a nga kuangajin yajo'e kui nga jín k'uatsjé ndetjúji jí k'uatsjé ts'uaji ja já kuatsik'énña tsú kjua nga kuacháa kjo kui chu xi tu xí ijin chundú Tjin chu ndú'u xi tuxi xaba benenobeya basen chundu'u ngat'a tjin chu ndu'u xi kjineri ku n'áña tsik'ién n'áña tsik'én ja kui xi kjua tsini'iñakua te tsikichjajíña kjo kui xi tuxi bajó kjineña kui chu ijin kui ijin yá ijin xi bixúujni alakran kui chu xi tuxi benenosokuaya kui ijin nayá bixujni nga én nima kui chu kui xi tuxi ma tkun nga kjineña nagt'a nga tsik'ien'a tsuaña kui chu kui xi tuxi tsakjunna ngat'a nga ja kucha m'íre ja tjin nga jachuntsere yajoñande nga kuasufé tsanga ma ngat'a tujmáni <hesitation> lamina b'endut'a kui chu kutsajmíi k'ia ch'ari s'endujin kutsamí najñuri s'endut'a ku ja tjin ga b'etsune najñurinde nga kuachejée tsa kucha tuxi kjinéjíri ku ja kuacha tjin tsa'e kui chu xi m'í kui nayása kui nga ye ja kja'echa nde kuacha beneno xik'ia kui xi tsakjunna kjo kui chu xi m'íre xka kui xi'a xi nga kuacha nga ja nde kuacha chunre yajoñá ngat'a nga ma tkun kui chu tsutojónjiña nga kjineña kui chu